non tabei weik nan tam bruk seu mei bruk kereta tam pakai omo ka atau pakai aaa sabun okay

Kan nan lun lem tak mah' ceh minot lem ayo lun lunmral alam, lem aa tak ma cem, dei cem aa wei' leh' atol deh.

Nyen si'nan eek wei la'an nyen ai lem arai anak-anak alam nyen fal lem pi' wei lem nyen ayeng nah si' laan eek lem masa anak-anak alem.

Ek lak belajar non parab nok an ek aro, nah ek lak belajar tabei